Oson ane ye sikiriye piki ye fia fia ma ye oso̱n ofori kuma wa nimgba goye-goye wa burute menji ba wa piki nini laba ane miete oson me wari me bio na ibim oson ane ye. Sikiri-e piki ye fiafia ma ye osome wa ani ke sikiri-a ye ofori wa oson ke piki wa bi eri be anga so sikirie oson ofori bebe-e wa inete fiafia bia oson me ane ye fiafia wa piki oson ke birie ja oson te i ani okiba te ke ye sikiro ba bebra oson emi, ja oson emi piki ani oki teke biri ba bebra oso̱n emi ane miete oson iya ani piki wana bu ye lalamus ere. Oson ofori kuma wanimggba goye goye-o wa inete bu fiafia te paka bia. Oson me ane wanima fiafia mai te waake̱ <hesitation> wa birite wa ke buro pakai be ye because i oson me ke biriya bebe-a gberiye enebaka kigen soi oson ke biriya bebe-e i oru yanate itonu bio me ngba orimonu, i̱ oru mengba orumunu <noise> so oso̱n me ane nmie sakila i inete ye sikiribia, oson ofori i inete i ke ye fi̱ pani so̱ i̱ inete si̱ki̱ri̱bia, oson ofori i wariso fia-fia oson ofori i ine ye so̱ te̱ fi̱bi̱ya. Because oson ofori kuma inde i̱ miete bele sikiri bai bra oso̱n ofori kmuma inde imiete pani sikiriware bira oso̱n ofori kuma, iyeri piki ye derie be bo oson meni ofori kuma inde imete ibu fiafia me te pakate mu iderie bo ye me deriware bra. Ane miete oson me yeri ani ibu ye lalamwe ne a ye fiya so oso̱n me ani iwari bo sime biri oson o, ye sikiri oso̱n o, aniimgba goye goye ani iwari bo sime. Ane miete a piki oso̱n ke tiya yeri moku a simai bara a ke birie oson fate bebe-e gbala tomi kiri ibu ye sote̱ bra ane ani ke inina simai a piki ke wa bio because yeri tomina ogbo be fiye ane asoi be bra me te̱ pani ame-e ma buru sira te minji ingeri ana ke sikiriwa i a̱ minji ingeri ke sikiri so fiafia bia ane miete oso̱n a dukute oson piki iwari kuro kura-a a ye soi anga me so oson gbal-agba la anju kuro kura-a. Saki me gba a biba meniso oson me i wari me bo sime i otoku bio so̱ a oson ke kuro mai because oso̱n ofori bebe-e otoku me so furuba i ine otokume yanabia, dokite yanabia because oso̱n me ane ye fiafia ma ye i oson okite ke otoku me sikiri kuma iya i̱ bokuma otoku ani itoru belemai. But oso̱n ofori te imeni ajija okiba, i ke ofinba, ofinba-ofinba ani fiafia-a pi̱ki̱ fiafia bia. But oso̱n me i̱ oso̱n me okiteke otoku me bo sira kuma te minji ke sirakuma iya i ofin kuma gbala gbosinma bekina ana bio i gbesi anga ane miete yeri iyotu te a birie anga sakimengba goye goye ani fiafia, tie mete ani fiafia o oso̱n me. Oso̱n ofori bebe-e otoku me sọ to̱mbo̱ inete so̱te mu ani bio mu te mu pokuso mubia, biri so i inete mu biri bia, san-so inete mu san-bia, so yeri oso̱n me ani ibu ye lalamere moku aye me soi anga diki oso̱n ofori gbokiri gbala gbala-gbala, gbala afiba te. Ane miete a sakite a mie ke yeme so famte pani ame-ema sikiri te oso̱n ofori bebe-e, tronibo, taribo ane boye fe-so a okiba a ke mu oson feba because ane apiki ke ikorina ma ko̱ri̱eye ane miete oson me ani ibu ye lalamwere piki wana bu̱ ye lalamwere because oson ofori bebe-e ikapa so̱ isikiri ya. Ikapa so isikiriya fu̱ru̱-fu̱ru̱ ane fu̱ru̱ ma menji bariye. But oso̱n me emi bebe-e i̱ kapa sikiriba i piki ke biriba re emi i̱ piki biriba, i piki ke kapa sikiri-bare emi, i piki ke panị si̱ki̱ri̱-bare emi, oson toru kiri-kiri-kiri, kiri ane emi ye. I inete kapa sikirie bo oson ke mu biribiya i piki inete i ke mu birie be oson ke mu kapa sikiribia, i piki inete i ke birie bo oson ke mu pani sikiribia, bele sikiribia. So yeri oson me ani ibu ye lalawere ani gote oso̱n ofori bebe-e yeri iwamebio a piki kira-a. Oso̱n me ane yeri̱ ibiobele a ye fiya so, a ke birie be oson fate be-e aye fiya so, a mu̱ oso̱n me feba because oson me̱ ane ake biri te i fiafia ma te̱ a kapa swa kuma a̱ menji buro kuma iya a ibi onu̱ yanawere teke menji buro paka so-e ane yeri oso̱n me ani ke ibu ye la bra.